Pues de kunji cuando lupup rama m'au mapba pues es mes de marzo abril, mayo, junio, julio kijuy rapu m'au es rama lu'uey pur jay de mapa pero cuando jay rama lu'uey jay mes a veces cuando kua lumey majau ninyiji pus rama mes lupup de junio y julio asta kinyie ngum'au napu pikie lem jay mes y ya cuando rama lupup kujupu jay rama kujupu re let manatju nalju'u porque bajau re rinyiji y cuando rama lupup jay matse pus kauk lanu'u mani es ngum'au napu tsejep pik ngum'au kinyie pikie rapu re rama lupup matse y kujuy ya jay kua ya lumey manateje xiljiul suru porque si nikua manateje napu xiljiul suru kujuy kua malaja kua manaey matse y se em nimiau pus lembu kua jay latsau lembe ya kutse porque ya rama kujupu ya rama lupup lu'uey pu nimiau y kujuy rama jay lu'uey peuk pu l'eje rama jay bakejep nikjie se ni kua jay malakjun lembu kua lumey malakjun de rapu m'au batse porque em jay pikie lu'uey matse maiñ rama kat sunja kujuey lu'uey jay li'it ximis y rake lu'uey jay sunja kats a veces kua lanu de rapu m'au batse pus nipep manujeiñ ne kunju y nipep jay malaseiñ kujui mi'ia ngu a veces kua linjias pus bupajau mi'ia jay. Mi'ia jay peuk pu l'eje de va xiñiu asta ndateu pus lem jay nipem lu'uey jay nipep lixiñ pe rapu es porque ya kua mejeu lo que es m'au batse y lo que es rapu m'au bupa pus kujuy lem xiñiu xiñiu kua manu pu kunju que lichjon najuy nejeiñ que nipep mbupajang pu sunja y rapu es porque por em bupa re m'au y kujuy maiñ re stikiuang nipep jay rinyijil rama ndiu porque de em mapa lu'uey em jay lu'uey jay bajiñ de pu mapa rama lu'uey jay pu stikiuang maiñ jay jay saria nguang stikiuang kujuy jay rapu se ya lupup rama mes kupupu ya lupup lijiañ <noise> matse.